Séé baá wásɩ kɔñtɔ abéé masásárá, masásárá wásɩtɔ bʋná bʋ tá yɛ dóŋɛ karɩ bɔɔ. Gbɛtɛrɛ masásárá yɛ tʋvatʋtʋtɔ tʋ tɔɔ kɔníya bʋká bʋʋ náñsɩ álámɩná ŋírɛ. Ŋ mɔsɛɛ fɔlɔɔ bʋ bʋ ŋñ dɩŋsí, ŋnáa masásáráá dzɛ. Kɔñtɔɔ dzɛ. Ŋnáa? Tɔɔ séé baá wásɩ masásárá ká? <hesitation> mɩnísíɩ bá wásí masásárá, bʋʋ bisí ñ gɛ gbasʋlʋlɔɔ, ñ gɛ gbasʋlʋlɔɔ abéé tiigbé, ñ gɛ gbasʋlʋlɔɔ, ññ nukuti kí, ñ nukutiyá kí, bʋ límɔ mɔɔ ñ nukutiyá bɔɔyɛ nɩ ññ mɔsɩ ka tósi, ññ kpéri ŋ mɔsɛ adoŋá ññ mɔsɩ ka tósi ŋ mɔsɛ sí mɛ ññ tósi dzé ññ tósi vanɔɔ vaŋdiwo ññ tósi vanɔɔ ba mɛɛrɛ, mɔsɛ vaŋdiwo mɔsɛ vamɛɛrɛ, ññ tósi bʋmɛ mɩnɛ. Ñ tosíyá ŋñná sɩ ŋ síŋɩ mɩnɛ ké, bʋʋ wuliyéé, ñ tosíyá ŋñ síŋɩ mɩnɛ ké, <hesitation> ŋ ŋ simire wɛ adoŋá. Too <hesitation> álɩ ŋñná sɩsɩ bɔɔ bʋ tosíyá bʋ mɔsɛ bʋ mɛ bʋrʋ ŋñná sɩ bʋ lí ŋ nɔɔ mɛ, bʋʋ ññ tiŋsi ŋ ŋírɛ kóo. Amá ñŋ sɩ ŋñ gɛ ñ tósi mɩnɛ, bʋ bɔyɛ sɩ bʋ sakɩsákítɔ bɔɔ ñ nukutiyá bʋ sakɩsákítɔɔ lá álámɩná mɔsɛ mɛ bɔɔ, bʋ límɔɔ dɩí gɛ sɩ bʋ la mɔsɛmɛ. Ñŋsɩ ŋ yɛ mɩnɛ, ŋñná sɩ álámɩná ɔɔ ɖɩŋsí pááá, ɔɔ ɖɩŋsí bʋ vʋ. Tɔɔ ɔɔ ɖñŋsí bʋ vʋ dɩɩ mɔsí mɩlí-mɩlílɛɛ tá ní báasé báasé. Ñŋsɩ ŋ yála lɔ ŋ yɛ mɩnɛ bʋʋlɛ ayé bʋtooro, ŋñná sí ɩsɔɔ kpáa masásárá ká, kaá ŋɔñsɩ. Too kpiñŋsɩ bʋtɛɛ mɔsí ñŋsɩ bʋtɛɛ <hesitation> gbasʋlʋlɔɔ bɔɔ, ŋñ yála ka yɛ ná tiigbé tiigbé ññ nukuti káná ró mɩnɛ ké, ka límɔ ró ññ mɔsɩ ka gnaŋsɩ ŋ mɔsɛ mɛ ŋnáa? Ñŋ ɩñŋ bʋ na wɛ too ayé bʋ tátáa yɛ bʋná róó dzɛɛ, yofó fátɔ wɛ, ŋñ yála ka lɛ ró masásárá ñtɔ ró ka lili. Bʋʋ bʋʋyɛ sóótchi ka fɛlɩkɩ kala.